Edoni sesapu kakume sesapu pe wian kintal kangko torokan, jadi pekaka waasapuang kulei tung- tunungkumola supaya paloon <hesitation> baresika sang kintal, wombaya <hesitation> limlik pa doni pa welanapis paya turilei ih tampane binatang.